Chile jae mopeti tëtä guaju sud americano, kuape oimevi, iroɨ, erei mas kuape arakuvi por que oimevi mopëtï, mbovï parte kua tëtä guaju chile pe jae ivi kuitï yepeiva, jare mbaetïvi jaïvi, jaema kuape ma arakuvo mbatï, maetï ama jaïviete, erei oime jaereta guinoi öe vaera oñemoröïja ïguajupe oyau vaera erei tëtä ikavigue.